Laụnọ nam mịn ɗọk, kan wẹẹgọ wụtẹn kọdim pịbụm ma mịna tịktụn ta manam mịn ɗịịzị ɗọk, ntam mọna ɗọb lawọ nlịyẹ n'lịyẹ sẹẹlnọ, pẹẹm lawọ mịm pọd ɗịlọ ankị pọdụg ɗịlọ an ɗẹn wa pịp a ɗẹn maag maagẹ an ɗẹn saan maị kị slịp wa ka kọn wa ka pọdụk ɗịlọ saanmaị nẹẹ kịị tịbị tam mana ọn pụla a lawọ n'ṇam pẹẹm ẹdọnị ị yamba ta kaba wa pịp kanan sịlịpị kanan kọn, pẹẹm ẹdọnị ị yamba. Tịbị yọkọt gaa pịrịz pẹẹmọ wa dịịnụn pẹẹmọ wa dịyọn ta pọk nam dọdọk- dọdọk ka mụụ sịdamị sịdamị, madaṇị ntam ma ịl lalawọ nam la lọbịm nam pẹẹm yọkọ kụdẹ yaị ana- ụpwa a pẹẹmọ a pịdị wụtẹn <noise> yaị mụụm kụdẹ ankị yamb ɗọọnụg mụụ ka waam yamb ɗọọnụngọn kan kandam yamb ọngọn waị maɗaṇyị mụụm kụdẹ lịyẹ kị pẹẹmọ nam ma yọịs pọ kọdọk mọɗaṇyị ịl lalawọ nam tịịna pị pẹẹmọ kị saan maị kị pẹẹmọ wa yọịz pọ kọdọk pẹẹm nẹẹga mụụjẹ A lalawọ pẹẹmọ ar pọ sam ma nẹẹzịmụm, pẹẹm ụb tọọmkịịm tọọmkịị ta kaba waam, pịd pịbụm maga wẹẹn wọọkịgọ ag ya wa pịp kan ɓụk kị. Tịbị tayịn. tayịn mụm kụdẹm mọ pọk sẹ yọkọt ga pụgụt pụgụt gaka ak tayị, wọp kọn wa wẹẹjọ kịịgọ a pịdịm mog dịjịn pịp. Tịbị mụụm ịljịn adụk kan asịn da paka kan asịn da ki jẹ kọɗịm pịbụm mọka taịnụ n'tam mọka kad mụụm kụdẹm ɓaanụ. Ak ar adgị ag wa lịyẹ. wọp kọn a nẹẹ, ntam mana ọn sẹẹra nam nam lawọ wọkụn ịnị pịrịm wẹẹngọn kịịnị a pịrị wụtẹn. Lọp pọk ka ɓụk kịị, ɓụk kịị, ịlkịị kọṇgụm, pẹndan ya wa pịp ka ɓụk kịị, sụụd yamba mụd ịnị yaị lẹdụụk, apọ mụụm ɓaan lịịzị kịịnị ntam mọ ya ɗịyọm kọn tam mọ wẹẹ saan maị ka ɗịyọm kọn ka apẹ.